Ny fomba fikarakara lojy a de alaina ny lojy a de tsipinina esorina ze zavatra mipitika tapa-bozaka kely anona treny de avy eo sasany ny lojy de aveo ampangotrahana anaty rano a, de refa malemy de aveo atao saosy voatabia sy tongolo sy ze karazana epice isan-karazany zany ampiasainao aveo.